Andestus mäng kimmähe olulist rolli miq eloh. El- elläq ilma kinkalegi andestamaldaq om väega keerolinõ. Tähendas, et saq piäsiq olõma pidevalt pall'ode inemiisiga tülüh, mis olõsiq väega keerolinõ.